<hesitation> minen kaa nooniiji ɗiɗi woni ko min jogii no attee defirtee. So a muuyii a wulnan ndiyan tan, ngaɗaa hen attee oo, njippinaa ngaɗaa hen sikkoro, njardaa njaraa. Walla duu so a muuyii aɗa waawi defididde attee oo, ayyo wondude e ndiyan ngulɗan ɗan illa arannde. Nii nii woni no waɗirtee.